Laha ohatsy zany iha handeha raiky am'firenena hafa tany tsy hafa <hesitation> tsy hainao ndraiky agny iha voalohany aloha, <hesitation> avorinao tse foa i information mahakasika an'io tanà andehananao io ohatsy hoe manao akory toetr'andro ao, manao akory securité ao, manao akory hôtely andehanako, ino lô safà volagnin'olo am'tanà io ao de lafa hainao aby am'zay zany regny <hesitation> magnomana daty zany iha andehananao am'tanà io agny de amin'igny iha tsisy ahiahy satsia f- presque zany raha fa haihainao aby avao.